וויזוי נוצן בינען זייער שטעכער, זיי נוצן עס נאר צ' <hesitation> זיי שטעכן אריין און ס' בלייבט אינערוויינג אין דער פלאץ ווי זיי שטעקן אריין <hesitation> צוזאמען מיט אביסל פון זייער בויך, וועגן דעם טוהן זיי עס נאר ווען זיי פילן ווי זיי זענען זייער אין א גרויסע געפאר ווייל נאך וואס זיי טוהן עס שטארבן זיי.